A nu ntucha’a este ya’a kui chii este este kaa tauna ya’a kuii tenu tuu te’ kaskuisona jii nuu ñu’u te yuana te kuu este kiuví tinana soo ya kuii, tíkí, aju, te ste kasana kantikona nu yoso xii nu kaa jaa kuu yi’i luz yua te kasalana este ntucha’a te yua te, a ioo kuñu kuchi yuate na nani, a cho’o a ioo nti’i te yua te nuu ni ntucha’a, konaxkavana kosokanina kuñu kuchi yua nu ntucha’a yua.